اه في المكان اللي عايشة فيه أكتر اه شهور فيهم اه يعني درجة الحرارة مرتفعة، اللي هم سور الصيف يعني اه شهر يوليو وشهر اغسطس. واه أما الأحمر أكتر برودة يعني اه شهر يناير فبراير، وبالنسبة للرطوبة يعني شغل الصيف يعني تكون فيها نسبة رطوبة عالية.